أنا شايفه إن الآلات ممكن تنتج شكل من أشكال الفن ، وأوقات بتنتجه بشكل رائع ، لإن <hesitation> اصلا العلم بدأ يصمم الآلات إن هي تكون زكية وتعمل محاكاة بشكل قوي ، لكن برضه أعتقد إن الفن الانساني و الفن البشري ليه عمق وليه تجربة شخصية صعب ال- الآلات تعكسها بالكامل